Za malôha tsy de tia sport fa za ndraiky magnano fa fa ohatra hoe agnatin'ny herignandro araiky mety une heure de temps fao za mandeha magnano sport.